<hesitation> kolera viôle zen̈y mariky ny fahafatesan̈a na fiadan̈ana. Matetiky zen̈y izy io hitan̈ao karàha amy simitiera àby ren̈y kolera viôle, lamba atao amy serkin àby in̈y viôle, de zay no dikan̈y viôle àby io.